Belie abeyi belie abeyiabi ye e temo belie abeyi abi ye temo e liehe le okparo e'tuong item tem e' lilie mberiyung item tem ililie e;kukuam ilamlam ilielie ilamlam binyin abie nyi kpoo ilie lie abe e piepie abe ilielie item tem mberiyong ilia ipiepie abe ilia labiyin abi ye item tem otutue le li bie odzang kara oburo odzang mkpanyue oburo okuan omuen oburo betal besar odzang omuen okuan odzang mkpanyue okuenu odzang octchen chen e'tuong yim osue sue yi le beleb odzang ofe ituob ibel oweh wudung oche kuenu oweh kebumbum oche tchue o'dzang bu otem tem i dzang ibani ilie nko kenen mpie obang mfe omuali mpie obang e'dzang lie E' lielie biyin pua pua puat iri iri le biyin puat abi lee le belie abiye e etem etem e lolo oche dzang bilol abie oyang yang odzang bi oshisharo olie iri le bieyin puat abi e'lie le mpuo le mpam oyie iri le belie puat le mpam oyie oyoh yob e'kpeke, ochuwue yi roche kuo kuo yi odzang nkue otue oyob yob buab ochulebu oche dzang buob abue oluni ste ste ste oyor yor e'bu otue tue nkue ilie otem wurang ilam lam mber yong item e'lie ilchen e'tuong item ilie octchen e abe opie abe ochuchu le e'tuong aye e' e'tuong aye e'epual pual odzang eyi oyar yar eyi odzang eyi oburo yi le ni e'yuan yuon imi liyuom yuom odzang bikan igarri ofe odzang oma gbar gbor le grete gbur e'yi le greeter gbur eyi le greeter Okuom kuom ste ste ste opurgbur eyi e'dzang eyi e'puri e'dzang nke ibari e'fe ekper oba e'lie iri a be lie pua pua puat abe e'lie e' fe le be lie beme iri le belie gong le mbe abe ye alie iri le belie gon ye bi pie bi lurong ye beh e'pie aju jue ye be e pie mbenyong ye be pie bikuor ye be pie abe ye be yob ekpe kpe ye be eweh mbom ye bi iri rir le befob e pie pie fob e che lam e'lie e piepie mbuom e che yuo etue nnkue ilie iri le biyin puat abe e pie le mbe le mbe oye e lia e'fe le be lie beme belie beri puat le mbe mbe ari le belie puat abe ye e'lie e lue lue ima kuen la fel idzang nyuo imakuen oborr e'che dzang iborr aye e'teb teb e yi e mili teb leb eyi e dzang e'yi imuomuo e dzang yi e fe le egbangbang Bel e dzang yi e;tenb temb e tamb e;yi le onro e;dzang abe e;te efe le nku e'lie e'ri le binyin puat abi e'pie e ten lem ojujue e;ma dzan wu e;gbur gbur e;wu le kara egbur ewu le kara e;mu kuro keshu shu e. che fe elie eri le binyin puat abi ye be lie belie beri puat mfimalo be obuenu kpoo belie abe mbe berlie be, mbe be bebe be timo bictchong beshi kibom beturo bema lielie mbe be betimo mbe be be timo bitchong beshiki bom bemalia beshiki beshiki bom beturo bema le bi le kese are abi iri kese akeyi oma ma bitchong bobor ajujue aborr muor behor bbilolo abi le yang e;yang biborr binyin e fimalo opomo nna akpo osueli sue otem lem aborr binying biri puat abi e'lie and abi e'shie shey biri puat Binyin biri puat biyin biri puat abi yelie ife le belie beme abe e'lie lie belie beme befe abe e'lie lie oliebelie, olie abo oburo, olie aba oburo nyi ye e;lie be lie be fe be me abe ye e;lie iri le belie puat abe ye ilie e;lie bitchong e;lie lie abe le ku e;pepe abeleku le mual efu abeleku e e ;lie e lie belie puat yi okelo ayi ruom ruom because e;lie belie puat ey bentari ye okele yi ruom ruom because e;lie belie puat